Faleminderit shumë! shurbeva fort dhe kam treguar nismë në projekte kyçe. Gjithashtu kam përpiqur të ndërtoj marrëdhënie të mira me ekipin dhe me drejtuesit, që ka ndikuar ndjeshëm.